Ja ku ja kuundo in ciudadano ku ñuundo el amigo el amigo que ja ka'ando ja ku ñeerru nte'endo tiuku neeva'ando amigo adindiando ku amigo tiuku porque io ore xuutniindo la'a ja ka'ando ja ku ndiidii nyuukaa xenaaxe'e io oreja va'a xiindo y después nyuunkani se ofrecer in pleito y jiaa ku ayiivi ja kuundo amigo.